நன்றி! இது மிகவும் ஒரு பயணம். நேர்மையாக, இது கடின உழைப்பு, நிலைத்தன்மை மற்றும் வலுவான உறவுகளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றின் கலவையாக வந்தது. ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் வழங்குவதை உறுதிசெய்தேன், ஆனால் குறிப்பிட்ட திறன் போன்ற குழுவிற்குத் தேவையான புதிய திறன்களை வளர்ப்பதிலும் கவனம் செலுத்தினேன். எனது இலக்குகளைப் பற்றி எனது மேலாளருடன் மேலும் தொடர்புகொள்வதற்கும், தொடர்ந்து கருத்துக்களைக் கேட்பதற்கும் நான் முயற்சி செய்தேன். நான் மேம்படுத்தக்கூடிய பகுதிகளை அடையாளம் காணவும், வளர்ச்சியில் நான் தீவிரமாக இருப்பதைக் காட்டவும் இது எனக்கு உதவியது.